אלאלה מומכנת תחאכי אלמשאעיר, קטבקי וולה תבסתם, ולקין מאכתבקש תחס ביהא, אלמשאעיר אלאנסאניה קטג'י מן אללבב ו אררוח, מן אלתג'רבה, מן אלאלם ו אלפרח, אלאלה מאמה תטוארת היא ברמג'ה, אלאהסאס, אלחנין, אד'חכ אססאדק, דאק אלשי מא ינקאש בלקוד פקעט.